די מינע אינסטראמענטן רעכנט אריין די טימפאני, עקסזיילאפאון, צימבאלס, א בעס דראם, <hesitation> טשיימס און כ'מיין די זענען וואס איך קען.